මාගේ පවුල විදියට මම <hesitation> හඳුන්වන්නේ ඇත්තටම මගේ <hesitation> අම්මා තාත්තා සහෝදර සහෝදරියන් පමණක්ම නෙවෙයි. මගේ <hesitation> වැඩිහිටි පරම්පරාවේ අයත් <hesitation> මම මගේ පවුල විදියට සලකනවා. ඒ නිසා <hesitation> මගේ පවුලට අයත් වෙන්නේ <hesitation> මගේ අම්මා <hesitation> තාත්තා <hesitation> අක්කා <hesitation> අයියා <hesitation> ඒ වගේම මගේ <hesitation> නංගී <hesitation> මල්ලී <hesitation> ඒ වගේම මගේ ආච්චිත් <hesitation> සීයාත් <hesitation> මීට අමතරව <hesitation> මගේ අක්කගේ දරුවෝ දෙදෙනාත් <hesitation> අයියගේ දරුවෝ දෙදෙනාත් <hesitation> ඊට අයිති වෙනවා <hesitation> මගේ අම්මාගේ වයස අවුරුදු හැට තුනයි. මගේ තාත්තගේ වයස අවුරුදු හැට අටයි. මගේ අක්කගේ වයස අවුරුදු තිස් හයයි. මගේ අයියගේ වයස අවුරුදු තිස් අටයි. මගේ ආච්චිටත් සීයටත් අවුරුදු අසූ පහයි. ඒ වගේම මගේ අක්කගේ දරුවෝ දෙදෙනා අවුරුදු <hesitation> දහයයි. අනිත් කෙනාට අවුරුදු පහළවයි. මගේ අයියගේ දරුවන් දෙදෙනාට <hesitation> අවුරුදු <hesitation> තුනත් සහ පහත්. එහෙම බැලුවම මගේ පවුල ඉතාමත්ම <hesitation> විස්තෘත පවුලක් විදියට හඳුන්වන්න පුළුවන්.